Ja nguije chu xi b'emá nga jnúusa ja tjin nguije tkuya chu xuku ijin xukú ijin kui chu jnú xijnuya ijin tjin ja kui xijnúsa inchya manguisjae tsa xuku xi chine nga jnúu ja bitju nga jñúu kui chu ja tjima nga jnúuya ja tsú xutaya nga jnúusa nga tsanga kjinda jnúsa ja mejere tsu nga chanjí kjuae najmí xuta xi fesunya ja kuixu kjua kjinda jnu nga jñúu nde kuacha ijin b'emá ndifae ja ndifae nguije tkuya chuxixi ja xi chine inchya manguitsjae xi chine inchya manguitsjae tanga tikja tikja kuajícha ma najmíi kja'é kjuakitakun ba'éña kja'e kjuakitakun tsjuare nga ngungu chu xuku ndifaesa ja yaña nga chijé xtachi kjine ijin tsa xukú chjoya kjine ijin inchya manguitsjaere yajo'e tsa xandaya tsa mí inchya manguitsjaere ngat'a nga jñutse bitju kui chu ja tanga nde kuachá ijin xuku kui chu- chu ndiyate tjim'íre xi'a chu nguijña tji'mire nguije kui chu tanga ndekuacha nañasa naña kjinda nga jñúuya ja tsú xutaya nga nañasa nga Ja tiukun kui chu ijin tsunga xuta nga ijin kui naña nga kjinda nga jñúusa nga ngaxu nga xuta faxkún xuta tjima tsu xuta ja inchya kunda inchya kunda ni'yañá inchya tsi'in ja tikja tsanga ijin ni'yaji incha kunda tsunga xuta nga kui ijin mik'ien xu xi bé nga jñúu nga jñu béxu mik'ien ayi basexura béxu kui nga mi'kien tsa mi najmí inchya fa'a ku kui xu kjua kjinda xabaxaba naña ngat'a tjinxu najmí xi jaxkun ayajnu ja kuaxucha xuku xi m'í naña ku xu ndejesa ndejesa ijin tuku kuacha tuku mejemeje kuacha fae ngat'a tsanga tjimá tsanga tjimijnisuinri ndeje ku tsanga tjin jmanga kúaen ku tsa mí-mí najmi xi kjua'á mí najmí xi faxkun fa'aji kui chu nde fa'ají nde faéjí kui chu tsikjítse yajo'e ja faxkúnxu najmiya ku nga ja nde faéji kui ja jamejetsu nga najmí jaxkun ku kui xu kjua jaxunde faéjií tsu já cha nga tsuyaña ayi nde kuaxu kui xu kjua kui chu jasa jandaxu kui chu ndá naña nda ndeje ja basere xuta xi kja'é najmí xi tsa mí najmí incha faxkun tsa nga jñúu ku nguije xuku ijin kui chu ijin ningusa ja ningu inchya manguitsjaere ya yajo'e tsa xi chine tsa ya tumendra ijin kjineya inchya manguitsjae tsanga nga jñúu tsanga Tsanga chu tsa burru kjien faxkun ku ijin ja k'ia s'et'are k'ia be'ere kui chu xixiya ku jin bakikui ku ja jin incha manguitsjae nga jñúu nga tu inchya manguitsjaere yajo'e nga ngungu nguije tkuya kui chu a yajnu ajanchamanguitsjaere yajo'e inchya tsa tu xi fa'atiure ngasundée ngat'a incha kkjien nga jñúu ja nga jñútse bitju kui chu xuku xi m'í ijin ningú xukuxi m'í ijin jnú ja nga jnusa ja yajnu nga tujmáni nga nguijña tjimá xabiya xi m'í xabi tanga naxi tjinga xi'asa naxi b'ema xabi nga jñúu nga jñu b'emá nga'aya ijin tsanga tu mango tjin tsa mí najmí tjin tsa tse tjin tsa raxáa tjin ja k'ia tjimaya kui chu nchya manguitsjaere nguije kui chusa ja inchya manguitsjaere ja ndifaechisa ja tjinre kuento'e ndifae xuku ndifaechisa ja ndifaechi mañáaxu ndifaechisa ja tsu kuentosa nga ijin xu tsik'ienxutse kui nga yaja k'ien yajo'e kui ja tanga ijin mañáa kui ngat'a bajóre kui ja mejére tsika mijíre ijin tsa kjindia b'atiu kui ja mejere kjien tsanga xanda ja tsanga chjó tsa mi najmí xi tjintjinña ja ijin ja b'ema kui chu xixi ngat'a inchya tsi'in kjuanima ja nguije tkuya tjimá xáaya nga naxi b'emá xáaya B'ema nguije tkuya ja tuku xáa tuku ijin inchya manguitsjaere yajo'eya inchya manguitsjaere ja kjinda chu nga jñúuya kjinda nguije kui chu ijin nga b'emá nga jñúu ja b'ema ye ya ye ya b'emá nga jmanga nguijña tjéñu nguijña tjaen b'emá nguije tkuya ye ya ku ma tkun nguisajira nga cha tsí cha tsí ijin cha ts'i nguije ijin nguije ijin cha tsí bitju ye bitju kutú nga jñúu bitju skuarani nguisaji nga jñúu skua bitju turrée tsure ja nga kjine tjioya manguitsjae tjio t'ande t'ande inchya manguitsjae tjio xixi tsa titú tsamí inchya kjine kuajande k'ia inchya tsi'in ja k'iatse nga fa'atiure ngat'a nga nitjin ja xukutsejenjíxure kui chu ayi tanga jñú chan tsejenre nguisa kjua'era nga jñú ja b'ema nguije tkuya chu ayajnu nga inchya manguitsjaere yajo'e tjima xuku kui chu ijin nga jñúu bitju xi m'í ijin ni'yujña- ni'yujña bitjuya nga jñú ndiu kjien ndiutsi'in Inda inda ndiba kui chu xixi nga ndiukjien nga tsanga mango tsa tu mango jenre ja ichi ichi ndiba inchi ichi xu xu xú janda nga fa'et'are jmanga tjian ijin nde kuacha tiukun beya kui chu xixi ja nguije kui nguije tkuya kui chu xi kuacha bitjujin ja tiukun mejere tsu ngat'a kjia tse nga tsejenre nga jñúu mitsa nga nitjin nga jñ'uu nga tsejenre nga nguije tkuya kui chu xixi ka ja nde kuacha ijin ja ngu tutu ijin ja tsanga kjiénjíkui ja fesún kui ja tjin ngs manguitsjeire yajo'e tu jmáni tjin nguije tkuya chu ja nañasa ja ja kixiyajnu'an kucha tsi'in kjinda nga jñúu ndekua kunda ni'yañasa kunda ni'yaña ja tjima nguije tkuya chu